تحقيق السلام العالمي ممكن، لكنه يتطلب جهود منسقة ومستدامة على مستويات متعددة، منها التعليم من خلال <hesitation> تعديد التعليم ونشر الوعي الثقافي، ومن خلال التعاون بين الدول من خلال المنظمات الدولية يمكن أن يساعد في حل النزاعات بشكل سلمي، وكمان ضمان حقوق الإنسان الأساسية للجميع، يساهم في بناء مجتمع أكثر عدلًا واستقرارًا.